Menurut saya hewan yang <hesitation> paling bau tu kecoak, kecoak dengan tikus. Karena dong pu, kalo misalkan kecoak tu, kecoak dengan tikus tu sama-sama dong pu cari makan deng tempat tinggal itu di got-got ato tidak di <noise> <hesitation> di tempat sampah juga banyak, trus makanan-makanan sisa, jadi yang bikin dong bau. Mungkin yang paling sa sering- sa sering dapati tu kecoak e. Jadi kecoak tu de pu, kalo misalkan dia ada di satu tempat begitu pasti nanti sa kaya su bisa kenal de pu bau gitu, kaya memang bau busuk dan kaya bau apa e, bisa dibilang kayak bau kardus basa ka. Jadi- jadi macam, mungkin- mungkin juga faktor dong pu makanan dengan tempat- tempat tinggal jadi de kaya lebih- lebih menyengat begitu kalo kecoak de punya bau. Kalo tikus tu de punya kotoran, de punya <hesitation> ya kotoran-kotoran itu yang menurut sa biasa bikin- bikin bau skali dengan dia punya, apa e, mungkin karena faktor tempat tinggal juga. Kaya tadi-tadi kecoak, tikus, tikus juga sama dengan kecoak, dong tinggal di got-got trus tempat-tempat sampa juga. Dong pu makanan juga kaya makanan-makanan sisa begitu. Jadi, itu yang menurut sa kayak hewan dua itu kayak macam bau skali begitu.